هي جو بريفار بيان نخدم نهار و ندوني فيه الماكسيموم بوندون كانزور ، كو نخدم تروا زور خمسيام في السيمان ، خاطش علاش ، لونقاجمون عندي هاكا ينقص ، صافودير عندي غي نهار اللي راني اونقاجي فيه ، لو راست نكون الاز ، نعيش حياتي نستغل وقتي ، نكون عارف راسي ، الور كو كي كل يوم نخدم تلت سوايع ، ديجا تلت سوايع سي بو ، ما تجي تبدي تكون كملت ، يعني مام الشغف تاعك دو ، اون كالكو بار غادي ينقص ، دونك جو بريفار بيان نخدمهم دربا وحدا و نريح لو راست دو لا سومان باش مام نهار اللي يجي هداك لو جور نكون فريمون واجدله